Yë bi'i tsu'utkë a'ax jue a'ax yë në ko'o bi'i kyay a'ax yë nya t'sëm nyabëkëy nëmay a'ax yë në ko'o kyay dun i'ix jue a'ax yë este nëxpë jyamyët a'ax yë wyoy në ko'o a'ax nëmay a'axë jadunt's a'ax yë mi'iny në'ëmay a'ax yë mi'iny tu'uk këyëk në ko'o jedun ka'ay dun i'ix krundë jëmchë jadun a'ax dun kyëdyubëk në'ëmay a'am në ko'o a'ax dun ti'i b'i ka'ay dun kyay jadun a'ax yë t'sëm nëx jadun a'ax yë kyuwa'atë kyubëkëy më dun i'ityan jadun nebia a'ay nedia ujt'sën jadun a'ax yë nyajnëbanëkxyë tu'u pawa'ats jadun dun nyxë yë tsu'utkë kyay iu'uk.